بصراحة أفضل طبعًا مع شريكي <laughs> يعني الحين أنا ما عندي شريك ولا شي، <hesitation> بس دايمًا يعني أتخيل إنه عندي شريك حياة، ويعني نطلع سوا ونسوي >وأشياء وشغلات، يمكن عشان يعني لسا ما عندي فأحس إنه شي أبغى أجربه، أصدقائي طبعًا كثير أحبهم، بس بصراحة أبغى أطلع مع شريك حياتي.